اول شي حنجيب الهدية ونجيب الغلاف المناسب المرتب اللي نبغى نغلفه فيها، نحطها بالنص ونطلع من الجهتين اللي بالحواف، نطلعهم لفوق ونلزقهم ببعض، ونجيب الجهتين نفس الشي، وبالاخير نجيب ربطة نربطها، ونحطها فوق هذي الجهات.